أول شيء تاخذ الإبرة ،والخيط ،والزر ،وتاخذ الخيط وتدخله في الإبرة ،وتثنه مرتين ،وتحدد المكان اللى تريد تخيط فيه الزر ، وتبدأ بإدخال الإبرة من الجهة الخلفية للقماش ،وبعدين تحط الزر في مكانه وتبدأ بإدخال الإبرة فى ثقوب الزر ،وت-يح-خيطه من أربع إلي خمس مرات ،بعد ما تخلص تدخل الإبرة فى الجهة الخلفية ،وتستخدم عقدة صغيرة لتثبيته ،وبكده خلصنا.